<noise> ɓosaje lenyu kanji noye mbawuɗen batugo. Enen ni fulɓe en bowa ɓosaji fa cennen e wodi, e wodi ɓosaje towɗi e wodi ɗi towa, e wodi bosaji wuro e wodi ɓosaji ladde. <hesitation> E wodi ɓosahun bargu e wodi ɓosahun hausa, e wodi ɓosahun <noise> nokkuje fewɗe e wodi nokkuje jorɗe